Avion <hesitation> vin-draha magnanokano karaha vorogno zay forme-ny, misy elany. Dia izy amizay ka fa magnembana igny, magnembana agnambo be agny. Dia misy môtera bôko mampandeha azy koa. Dia io pilôty aby io mitôndra azy amin'ny tany tiany ombana fô izy magnembana karaha vorogno regny izy agny ambony an-danitra agny.